komiði sæl og verið velkomin í

á Austurvelli á föstudaginn heyrum af Óskarsverðlaunahátíðinni sem haldin var á sunnudaginn og kíkjum á

íslenskir skólakrakkar söfnuðust saman á Austurvelli á föstudag í fyrsta

hafa verið haldin víða í Evrópu að undanförnu þá hafa krakkar skrópað í skólanum hópast saman á götum úti og mótmælt aðgerðarleysi í loftslagsmálum í mótmælunum hér heima kröfðust krakkarnir þess að íslensk stjórnvöld myndu bregðast við neyðarástandi í loftslagsmálum frá Svíþjóð hún hefur vakið heimsathygli og kveikt áhuga ungs fólks víða um heim á loftslagsmálum hér á Íslandi safnaðist fjöldi ungmenna

saman á Austurvelli þar á meðal nemendur Háteigsskóla Rósa Guðbjörg Guðmundsdóttir ungur fréttamaður fór og kynnti sér málið við erum nemendur

að mótmæla loftslaginu ríkisins í loftslagsmálum ég heiti Rósa og í dag er ég mætt hérna á Austurvöll þar sem margir unglingar

ég heiti Elsa María ég er formaður LÍS Landssamtaka íslenskra stúdenta ég er ein af skipuleggjendum þessara mótmæla það sem við erum að gera hér er að við erum að krefjast aukinna aðgerða frá stjórnvöldum núna fyrir auknum fjárframlögum til loftslagsaðgerða og til þess að sjá alvöru metnaðarfullar aðgerðir

að bregðast við því neyðarástandi sem blasir við okkur í dag

um helgina var Óskarsverðlaunahátíðin í Bandaríkjunum þetta eru ein virtustu listræna stjórnun og tónlist og aldrei fyrr hefur fengið jafnmörg verðlaun besta teikni eða

besta kvikmynd síðasta árs og kom það mörgum á óvart handrit myndarinnar fékk líka verðlaun og ali fékk verðlaun sem besti karlleikari í aukahlutverki í annað sinn

regina King fékk verðlaun fyrir kvenhlutverk í aukahlutverki í myndinni í víkinni í Fossvogi á laugardaginn þetta er þriðja árið í röð sem erlend lið koma til Íslands til að keppa við íslenska liðið ragnarök ragnarök keppti við lið frá Danmörku og Bretlandi það mætti segja að liðið sé landslið Íslands í

liðið var stofnað tvö þúsund og ellefu og hefur keppt á

Evrópumóti og heimsleikum í

hjólaskautaati eru alls ekki einfaldar og reglubókin er sextíu og sjö blaðsíður þetta er þannig að við erum með fimm leikmenn úr hvoru liði inni á brautinni síðan erum við með

við köllum jammera og það eru þeir sem skora stigin og í rauninni þurfa þeir að fara hringinn og hringa andstæðinginn sem sagt fara fram hjá

hjá mótherjum til þess að skora stig og fyrir hvern rass sem þú ferð fram hjá þannig þetta eru frekar flóknar reglur en bara ótrúlega skemmtilegt úti í heimi eru það aðallega konur sem iðka þessa íþrótt en öllum er velkomið að mæta á æfingar hjá ragnarökum búningar andlitsmálning og ekki síst gælunöfn keppenda skipta mjög miklu máli í þessari litríku íþrótt já við bara veljum okkur nöfn eftir því að uppáhaldsliturinn minn er fjólublár og ég er svona stormasamur karakter en svo styttum við

nokkrir liðsmenn í íslenska félaginu léku listir sínar á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi á dögunum klifra hoppa yfir hindranir og niður af háum syllum helst í

Ísland á að hittast á hverjum sunnudegi á Eiðistorgi og stunda íþróttina